Oli babé amansa miin aju akaan miin ésuk yayu éjoow faciil yo yoomé a créé, ayihéén si usine miin les jeunes guju gujéék do, les jeunes uju gujéék do, gobaaj do nafahil bu garambéén si famihil imbi may bugara si entreprise sasu gabaaj do may gujéék imbi développemenet yara ésuuk yayu amansa éjoow faciil imbi guju gujéék imbi indé oli, garool oli gujoow faciil, indé ésugoli éjoow faciil.